Ha ti'ó koluchí xuku, taxi ejemplo na ñoo tu ñu ñuñuna yo'ó tunó ngueno, ko ti'ó koluxhi nguichí nguá, kan nguixhi va'a kadandió xandao ndanguiluxhi ko xhikoxhi luxhi kuxi kú, xhika, xhika, xhika nguá kutu ko kur xhika xhika ndo ya'á xhika xhika ndo yu xhika xhika nduyu, ko kadaxhi ngue no itú, no'ó yo'ó no yúu kadaxhi ngue nguiná kadanió kadandió xandó, dii dii no kingui kadanió xanió kadantió nida hora kadantió ndangui, ko xuku iin ejemplo xa'á ayo'ó tuño noo nunu, nayo tuño no ngué yo koluxhi dani ñadikaniná ti'ó koluxhi ña dii kanxi kuiá tió koluxhi nguili nguili xhikoxi, nguili nguili yo'ó nguexi xuku ti'ó kokuxhí.